हमे तो कोड़ी ना कोर्दे भाषण मञ्जणा की मशीन इस्तमाल जब भगवानै दुई हाथ रये दबायी आपणे झूठे बरतन आपयोई भी मञ्ज सोकों की तेतुक भी मशीन ल्याणी हौं तो कोड़ी धुई दा मचीनो लेयी सोंद भासन।